أول حاجا ورق التغليف, خذ الورقا وقصها حسب الحجم متاع الهديا متاعك, ومن بعد حط الهديا فالوسط الورقا, ولفها عليها, بعديك ثبت الاطراف باللصق, باش تبقى مسكرا بالباهي, وفالاخر حط خيط زينا وإلا زينها بأي حاجا, وإلا بطاقا تهنيا في الوجه باش تعطي الهديا منظر مزيان, وشباب وتتقدم كهديا.